Domin nga ka yikamum nu zarha <hesitation> zarha bu kpɔ mum mi nyangu ubin zarha <hesitation> nu irhamha iku iti zi anang ki kɛ mi ki zi zii yei bin kpurkpi kuba yaka mum ah mi ku khau. irhamha ni dzindzin inu mɔ nggu angwhekaci mum nu mɔ nggu tsɛmum nu rhamha i khau irhamha har wu bin kpu ki we har mbɔ dzaa mum ubinkpo nu tepa mi wu ubinkpo nu utepa domin ni irhamha ai irhamha mi nyami idorh ngge

Mba si fu pung na abi mi rhisum ubin nerha ha ubin ku masha kama yadda kpurkpii mbi ka ba num ka kuna mba aba mbi ba mesa mɛn arherhe nerherhe idu mɛn tɔ mɛn fɛn nga num duk ubin kpukpii mbi ka mesa mɛn mi kuna fɛn nga num mbi ba wurhi furhu mbi nga num kuna mbi za tsuka rha nang sei mbi ku dai bin kpo mi ki dɛɛ